Kakayé xhiti lontá iyo'ó, nonduté ye'e nakuye lunta no cuc <hesitation> kana c <hesitation> hilagua ye'e. <hesitation> takayena lo yukanixhi tukaini kanchi taká, xhitilontia ihá lokuchí luu tuku yununduté ná tan natuku enchí.